Jeece akʊkɔpǝ wǝǝ rɛ koonu mǝ ŋ́ yàalɨ oturu k. q́. ń be re akʊkɔpǝ we ŋ́ nǝ fǝ wǝǝ, oturu wǝ ponu ŋpaŋpa. Kʊkɔɛ ye vonu pǝ ke kpii ǝrǝ bɔɔrǝ vǝnɨ ŋ́ na yaa ko vǝ́ ŋ́ no pwo pǝ wǝǝ, pǝ ŋ su pǝ ŋ pǝ rǝ, fɛɛwe pǝ nya pǝ yaa wǝ́ pǝ lah nyɩŋ mǝ ko pǝ ŋ mǝ sieni mǝ rɨ pǝ ŋ mǝ sieni mǝ rǝ. Vo nǝ tɨnɨ tuwǝ eni ŋ́ nǝŋ siɛrɩ anyɩŋkǝ ko pǝ lée sie tuwe pǝ fǝ pǝ pwɛyɩ. Mǝ ŋ ya mǝ ŋ piri pǝ Vonu ŋ́ no ru ŋ́ noh ko fɛɛrɛ ko wǝǝ, oturu pǝ siimǝ mǝ rɨ. Pǝ ke kpii ǝrǝ bɔɔrǝ wǝ́ ŋ́ nǝ pǝ ŋ́ neh fii nyarʊ ko pǝ ŋ suu pǝ ŋ pǝ pǝ po tuumǝ rǝ kǝ́ ŋ́ ne re pǝ nǝ fǝ amaa kǝ́ ŋ́ née yee mǝ pǝ mǝ ŋ fɛ wǝǝ kɨto vonu pǝ kpii rǝ bɔɔrǝ wǝ́ pǝ la nya pǝ lo nuŋ ŋmǝ ne pe fii nyarʊwǝ ko pǝ lo nuŋ mǝ awɛɛlɩkǝ ko oturu pǝ siimǝ mǝ pǝ láa tɛlɩ rǝ. Vo ŋ́ kpii ŋ́ nóo ko rǝ fɛɛrɛ ko mǝ ŋ mǝ piri pǝ rǝ, mǝ ŋ mǝ piri pǝ pǝ ŋ ci a siɛnɩ pǝ; n ko nyarʊwǝ. jeece ŋ́ na yaalǝ akʊkɔpǝ wǝ lóo ro cɛŋta Wǝ́ kǝ́ ŋ́ née yee mǝ pǝ mǝ ŋ fǝ wǝǝ, mǝŋ tǝrɛ wǝ lǝ pǝ wǝǝ oturu kǝ́ ŋ́ née yee kɨ ŋ́ pwɛyɩ ŋ́ maa pǝ wǝǝ, nǝŋ ci kǝ́ ŋ́ nee yee kɨ ŋ́ pwɛyɩ ŋ́ maa mǝ. Paape vǝnɨ fiiwe wǝ lo ko ro wǝ lɛŋ wǝǝ, mǝ ŋ faŋ oturu ŋ́ na pwɛyɩ ŋ́ na maa pǝ. Paape kǝ́ ŋ́ nee kpii wǝǝ, oturu pǝ la pa yɩɩpǝ. Rɛ mǝŋ acatete oturu pǝ la pa lɔ arɛɛpɑ pɑ la pwɛyɩ. Oturu pǝ lǝŋ tɨ pǝ to mǝŋ kǝ́ pǝ lo ɖo pǝ lǝ wǝ. Kǝto oturu wǝǝ, ŋ́ nǝŋ taa ŋ́ pwɛyɩ ŋ́ maa pǝ paape wǝǝ oturu ŋ́ na faŋ mǝ ŋ́ mǝ ko.